Ta nka ye vijli lo iyo a lo ini nka nchi naá, kuu livi ndoko iñu, ndoko renko, chirre'me, nde'ya, neño, mispero, chikueyūū, manzana, gua-manzana, livi <hesitation> chikue-chikue kurxi, livi mangu, pera, livi ye lo ja'ai kiwi, ta ye naá lo ininchi.